إذا عندي قدره خارقة فبتمنا انها لي مساعدة الناس فبتمنا انها تكون القدرة علي الشفاء انك تشفي الناس من الامراض لانو اليوم كميه الامراض المستشريه كبيره و العلاج صعب يعني والناس يعني بتعاني في انها تتعالج فكونو انك تمنح الزول الصحة يعني صحتو يكون جيدة فاتخيل لي هي ده اساس أي حاجه إذا الزول قادر وصحتو جيده فبعداك مافي مشكلة يعني كل الحجات بتجي لكن الحاجة الممكن ماتتعوض هي الصحه يعني كونو انو الانسان يكون سليم ومعافي يعني دي الحاجة الاساسية في الحياه